डिशवॉशर हे आयडन धुवपाचे मशीन। तुमी भीतर आयडन घालप शाबू घालप आणि चालू करप। तो आयडन निवाळ करप खातीर उदकाचो फवारो मारता, धुवन काडता आणि मगरीं सुकयता। तेह जातकाच तुमची आयडन निवाळ जात।